Bon! asettiiji a tawan manaaji ana woodi e janɗe ana ngoodi, mawɗi ana ngoodi pamari ana ngoodi. Won duu ngatteteeɗi ko wuli e ngatteteeɗi ko wulaa. Siiŋaaji asetti kaa, ɗoo mbiyataa haaɗi. Jon <hesitation> non asettiiji a tawan jonkaa, manaaji muuɗun hono no mbiimi nii, ɗii mbaawa watteede walla faweede e ko wuli.